חיות וואס איך טרעף זאלן זיין עקלדיג איז קודם מייז און ראטן ווייל זיי לעבן אין שמוץ און אין מוסט און זענען סתם נישט באטעמט. <hesitation> חזרים זענען אויך נישט א באטעמטע חיה ווייל זיי ווערן זייער שמוציג.